زه به په داسې حالت کې بیلابیلې لارې چارې لکه د سندرو ویل، خوب کول، د ریاضي ځينې سوالونه حل کول، د ژوند په ژورو فکر کول او داسې نورې لارې چارې وازمویم تر څو زما وخت دیر شي. همدارنګه زه به هڅه وکړم که قلم او کاغذ او یا هم بله هره د لیکلو وسیله راسره وي چې خپل ورځيني یاداشتونه ولیکم او خپلې تجربې نورو ته پریږدم.